E giɗon a nyalli e jam, <noise> mi sanni ma illasuka non ngonmi ɗo hetinin girgiwal leydi haa ɗo ngawara haa joni nga warai. Ai bo a accan mi joɗo hadde maɗa ɗo? Ngam yewende nden de ɗe ɗuɗani yam, mi somi joɗande min tantan. Kawadi ko ngarumi hannde ɗo, ɗume ɗun wano ngaɗa haibo on gonno on fija moɗom, to mi wawai joɗonde hadde moɗon ngam yewende nden to ɗuɗi sanne-sanne <hesitation> mi yetti fofa moɗon mi mija girgiwal leydi waraaygol fu waɗan yago fu fal jamɗe sappo e ɗiɗi. <noise> to a yii ɗun ɗon bo boyi mintan mi wawata joɗi saraton mi yiɗi natol hadde moɗon kila kan girgiwal leydi ngan yottake.